في الواقع احب الاطعمة البسيطة مثل الاكلات الشعبية في سوريا. وبلاد الشام بشكل عام. لانه عندهم اكلات متنوعة وبسيطة. بعد احب النودلز المعجنات المحشية بالشوكولاتة او الجبن. هذي الاكلات البسيطه استمتع فيها لانها تذكرني ذكريات حلوه